إذا كنت عميل سري بمهمة للتسلل إلى منظمة إجرامية، أول شيء بحاول أخفي هويتي تمامًا وأتظاهر بأني جزء منهم. بحاول أبني ثقتهم ببطء وأكون حذر في تصرفاتي